Iyato ke ladi bissai baju biasa di anu jolo' di ramme, di ramme si masai supaya na mallai to daki daki sola baunna, di palakoi sabung, mane mangka di ramme to di palakoi sika', di sika' jolo di sika' bersih bersih, mane mangka disika biasa mane di bilas. mangkanna to di bilas <hesitation> di anu biasa diramme pole, mane dibersihkan pake wae bersih biasa, mane to mangka dibilas mane di anu biasa di apa di parra supaya na mallai waenna. Supaya na biasa ke mangka di parra eke mangka diparra to di anu apate di <hesitation> di alloi supaya kan eke di parrami malla mallaimi waenna jadi ke di alloimi, pasti madomi mo marengko ke di alloimi karena mallaimi waenna to pas na di parra iyato biasa ke, sang minggu to baju ku mane ku anu sassa biasa anu apa <hesitation> si buda biasa mane. <hesitation> <hesitation> simasai duka di sassa' si masai disassa mane santa'ki biasa sassa'i, ake anu masussaki eke si mesa mesa ki sassa'i to baju ke si sang minggu mane di bessai te' baju. Apalagi ke si baju baju anu mi atu seppa seppa lepis si masussah di sassa' to'. Mane yato ke sibuda biasa tae duka <hesitation> den duka disanga urang biasa, uranggi mane ke biasa ake la marengko mi te baju rampo duka mi te urang rumpei biasa.